କିଛୀ ଲୋଗା କହନତୀ ଜିଯେ ଓତ ମିଲ୍ସ ଏବଂ ସୋଯା ମିଲ୍ସ କୋ ମିଲ୍ସ ବୋଲୀ କହିଵା ଉଚୀଦ ନୁହୈଂ, କାରଣ ଏହୀ ମାନେ ପସୁମାନାଂ କୋ ନହୀଂ ତିଯାରୀ ହୋଈ ଥାନତୀ। ଅପନା ସିତିମାଈ ରାଜୀ କୀ। ଉତ୍ତର, ମୁ ଭାଵେ ଯହା ସଂକ୍ମୁନ୍ଯ ଵ୍ଯାତିଗତ ମତ ଅଟେ। ମିଲ୍ସ ସଵଧଟୀ ଵର୍ତମାନ କେଵଲ ପସୁଦୁଧପାଈ ନୁହୈଂ। ଵିକଲ୍ପଦୁଧପାଈ ମଧ୍ଯଵ୍ଯଵହର ହୁଈଚୀ। ଜଥା ଓଲ୍ଟ ମିଲ୍ସ, ସୋଯା ମିଲ୍ସ, ଇତ୍ଯାଦୀ।